Izy kà efa tara edy izaho, ny fialan-tsin̈y tsara indrindra navy an̈aty jerinakà? Tsendriky mivolan̈a edy irô kôa efa man̈omboko ràha e, tsao fo bokà fa efa nivory irô, tsendriky mivolan̈a edy e. Avy iô vita amin'izay fivorian̈a in̈y man̈aton̈o man̈ano azafady amin'ôlo jiàby akendriky. Avy iô amin'izay man̈aton̈o araiky ten̈a ny patron zen̈y mialatsin̈y e, ten̈a ny diso ary efa tsy han̈ampody eky amin'ny man̈araka.